Te ka̱ ivan a yà pa̱ u ɗom n go nre ka̱t, te ɓu ra ɓu kup ɓu bur afu i da ɓu ɓur ishi ɓu là pa̱ ishi ka̱ nnan ɓu kuma inanɗər inanɗər kuma ishi iro ka̱ nan ɓu ka̱t mmamɓu kawai te u ɗom pa̱ mma re ɓu ka̱t ko nyáng nəm iya̱m iro wa ngga ri igbəl nggo so ɓu bur afu ɓu ra ko i da ɓu bur ishi ɓu ra ká̱ ta ɓu tán ida ɓu. wur iga iya̱m ɓu ka ìzər ɓu ka̱ pa̱ u fe nchang ka̱t, te ɓu iya ɓu sira ɓu ga nre ta ka̱t amma wa nəm achu nra pa̱ nzəng, mparəm, nshatɗing te mi yang mma̱n á ɓu la̱p ka̱t mi là pa̱ u ga nre ka̱ nnà mi là pa̱ u ga nre ka̱ na ɓu ga ɓa te ɓa ɓu ra. A chu awalang aro a̱ u ɗom pa̱ kang u nəm iya̱m nro ka̱t, te ɓu yáng kawai pa̱ iya̱m iro ka̱ nnəm na kang mma re ɓu ka̱t, duk ká̱ nnà te oga iya̱m va̱ ta ɓu nəm, te bà pa̱ ka̱ ashe mma̱n ta ka̱t mma ka̱kul pa̱ mmaɓu ka̱ ishi ɓu te u ɗom ngga nre ka̱t nna nak kang ɓu nəm nva̱ ta <noise> amma a yà pa̱ Mma ga ma nəm nre va̱ ta chit le á ɓu te ɓu iya ɓu tat ɓu wóng, toh ko á yang nna ta̱ a ji ɓu a mak mma ɓu ra pa̱ uruwra ia, toh ra ra pa̱ ururwa ta kang mma kal iya̱m iro mma nna ɓu u ka̱m u ri te haba arwa ɓu tán chit nna ta ye, atime va̱ mi yi pa̱ mmaɓu ka̱ pretend lap ka̱t, te mma pək iya̱m iro mma ɓa ká̱ á ɓu te u ɓa u ri ka̱t, te mma pək iya̱m iro mma ɓa ká̱ á ɓu te u ɓa u ri ka̱t te nyam ɗak pa̱ arwa ɓu ta a kur aga ngga nzhi ìkun chit, a kur mwo atak ìkun chit te mi mwo ìkun á ɓu ko amma a yà pa̱ oga iva̱ ta ka̱t, te oga iro ɓu nəm kawai na ida kang mma re ɓu ka̱t ko kuwa kang u nəm inok iro ka̱t, oga iya̱m va ta pa̱ chichat ɓu na nəm ta kawai ama de ka̱ kukur te a yà pa̱ i va̱ngva̱ mma ɗom pa̱ mma nəm kang mma rega chit mma nəm te ɓu tán, te opo ɓu a i pang nyà ka̱ observe ɓu dər ɓu wan ta ka̱ nda nro ga ɓu nəm te oza̱ i yang, toh a yà pa̱ mma yang te mma kpan ɓu chit nna ta. Amma ka̱t te oga iya̱m ta te ba pa̱ ɓu nəm ka̱ ashe nyi ɓu ka̱t, mmaɓu kawai te u ɗom ngga nre ka̱t nna ak kang ɓu nəm so a time va̱ u ɓa u yang unəm chit, ka̱kul pa̱ u rega chit u nəm te uyen i yà ka̱ nənəm ma, mmaɓu ma ɓu nyi nyi ɓu nyi pa̱ mma ka̱ pretend so ɓu ɗom pa̱ kang mma nəm pa lap ka̱t. Amma de ike iga iva̱ ta te, nnap nvan ta te ɓu wong ɓu yang unəm chit te, ɓu yi rak pa̱ kayi i vəngva̱ u nəm ta te a byen ka̱t maybe ka̱ yà pa̱ nre mma re ɓu ku unənəm ko ivəngva̱ mma ɗom pa̱ ka̱ u nəm kang nənəm te, mmaɓu ka̱ nəm ka̱kul ngga mpyal afamily amma ayang ɓu Ká̱ á ka̱ n ɗom fe nnap ɓu ka̱t nna nak kang u nəm i va̱ ta, toh a yà pa̱ u ɓa yang unəm chit kang u rəng oga i va̱ ta, ɓu chal inan pa̱ ayar oga mpat n va̱ ta a le á ɓu kawai nna kang uyen ɓu nggo a ɓa a nəm á ɓu ka̱t nna kang mmaɓu ká̱ ishi ɓu u ɓa u yang unəm chit ma, kang ìgwak iva̱ ta a ɓa a tar á ɓu nda nro pa̱ u yang ká̱ nəm iya̱m iva̱ngva i ɓa i ka̱m ishi ɓu ka̱t oga iya̱m iva̱ ta nna mmayi ka̱ nəm,